Dehydration heɓa aadano ñamki, gam itto njiyam wurtake nder kokiye ñamki to kono eki wonnataako, ki neeɓay eki yamɗi, ki neeɓay ñamki hee, ki neeɓay eki jooɗi, ki wonnataako, ki wartataako goɗɗum, ki cañnjatako.